عشان تنظف الثلاجة، تحتاجلك خرج ويحتاج لك موية. وبعدها ما اضطر بسيط. أول شي فض الثلاجة وبعدين طلع الرفوف اللي فيها و <hesitation> جبل كل حاجة تفصل الثلاجة من الكهرباء طبعا وبعدين تغسل كويس وتجيب ال <hesitation> الخرج تمسح المويه وبعدين تتعطر تمسح مرة ثانيه بخرجة نظيفة خلاص تحطها.